Akwe agakɛ blɛ kɔ̄ la dɔ̄ ɔsɔ̄ ba iblɛ dɔ̄ lukpɛ itsi la, iblɛ dɔ lukpɛ su, isɛ, lukpɛ su kɛ na kɔ̄ ayɛ mɛ a <hesitation> zwa nsɔ̄ ba ko kuwa ba <hesitation> ba dɔ̄ lukpɛ apɛ mɛ kɔ̄ nmalɛ zan ɔsɔ̄ ba nnɛ lo iba kɔ̄ ba dɔ̄ lukpɛ issi nnɛ kɛ nɔ musu nnɛ, musu dɔ̄ ɔ agakɛ lo wa kɔ̄ a dɔ̄ drɛ ɔsɔ̄ jijili kuma dɔ ya jijili wa nkɔ̄ ɔ didrɛ lukpɛ itri wevve kɔ̄ ɔ tri musu bɔ wɔ ninoo bɛ kɔ̄ bɛ swa ka kpɔsɔ niwɔ ka nɔro, ka para ava, gā a dɔ̄ nmaliza cɛnyi bɔ? Adɔ̄ nza agakɛ lo kɔ̄ a so i drɛ ɔsɔ̄ jijili nnɛ wa. a <hesitation> lo kuma dɔ ova kɔ̄ la tri itsi la ni mada, ova dɔ̄ ma agakɛ lo wa kɔ̄ la tri lukpi dɔ nwa kɔ̄ a zɔrɔ agā ildɛ ma ntaki jijil wa ɔ na muzɔ kɔ̄ tri lukpɛ itsi wɔ kɔ̄ dō za, zaa ka glɔ nta kɔ̄ jijili dɔ̄ gzɔ na, a bɛ gɔ va ka glɔ-kaglɔ aa pi izuma kɔ̄ cɔ̄ kɔ̄ a naa muzɔ ka za ova kɛ no a itsi mari nyi kɔ̄ minyɛ dzid ka bɛ li lukpɛ itsi la na nnɛ. Kutuma va kɛ na kuma a dɔ̄ ya jijili wa lukpɛ itsi na kuma gā k jɛ ayɛ mɛ lo nva nnɛ a kwe mw aso lo dubɔ odrɔ kɛ na a <hesitation> li ninuma aye mɛ manyi bɔ a plapla gɔnɔ kuma ada nso gɔnɔ la taba, la sha droo kɔ̄ ba la nala run ipɛrɛ nne, ɔ dri ma da yari ka jɛ, yi gɛji, yi ka gaji nne nɔ lo iyi muna ɔ <hesitation> os kɛna. A li inuma ayɛ manyi bɔ mannyi mu plapla kɔ̄ kuma nkɔ̄ yi nayi na wɔ muna kɔ̌ ma anɛnɛ nyi ta muna kɔ̄ wa ɔ dvɔ kɛ muda na liyɛlɛ kɔ̄ na. ɔ akwe agakɛ lop nwa kɔ̄ mɛ za ninoo gaa dɛ muna ama li inuma ayɛ mɛ wɔtɔ gbdu kɛ na adɔ̄ isɛ wa n <hesitation> se sitɛ rilo osi yiwɔ na nkpi lo kɔ̄ a dɔ̄ bɔ nne kɔ́ ninoo kɔ̄ da kwa, kɔ̄ n ninii atɔ kɔ̄ nnɛ dume nɔ kɛ yi kukpoo nnɛ kaa kupi nnɛ a lubɔ n zaa ninoo na sila, na sa sime dɛ ma gaa mura A linima nayɛ nyiyɛɛ kɔ́ npisɛ isalo kɔ́ ɔsi yiwɔ nan kɔ̄ nna ninoo muda. Gbolu adɔ agā kɔ̄ ali nimɛ nayɛ, nonuma ayɛ mɛ kɔ̄ pisɛ kɔ̄ ninoo nnɛ kɛ mada na. Nza ninoo gaa dɛ mura ama aka ninoo naga iblɛ kɔ̄ la dɔ̄ nini ba nnɛ anyɛ rina kɔ̄ ɔ̄ nini anyɛ rina floo kɔ̄ a d kuva ana kɔ̄ ana shɔ narvalɛ ɔ <hesitation> ngā ninɛ n tuva vō ka ma lo iyi kɔ a sw kutuma gbolu kɛ na ndɔ̄ pisɛ kit rulo osi adō ipɛrɛ kɔ̄ nna ninoo gbolu bɔ <hesitation> dza agakɛ kɔ̄ la dɔ̄ tri itsi, kunɔ nɔ dɔ muna la na kuma adɔ̄ yamma mada na la trinɔ minyɛ kɔ̄ ta nnɛ wa a li n mɛ, inuma ayɛ mɛ nkɔ̄ naga kwva dɛ kɔ̄ ngbɛ anɔ ka nma tri marɔ nnyi bɔ? Nyɛ zɔ bɛ insi wɔ bɔ kɔ̄ ɔ gɔ wɔ kɔ̄ ta agā iba nnɛ ba li ni mɛ inuma ayɛ mɛ, nɔ kɔ̄ nkɔ̄ bɛri kɔ̄ nda oka kucɔ lo gɛ̄